التخطيط لي حفله مفاجاه ممكن يكون بي انك تحجزمثلا يعني تعمل حجز لي مكان او لوفي البيت تحجز <hesitation> الاكل المفترض يتعمل سندوتشات وكده وتجيب ليك سماعتين كبار معا التلفون توصلم وكده أنت بتكون جاهز لي الحفله تدعو الناس بي اقل امكانيات هسع بقت تتعمل الحفله يعني هي كلها ممكن تعمل سندوتشات في البيت ومعاهم عصير وتجيب السمعات دي وتصل الاغاني من التلفون كده بتكون كل احتياجاتك موجوده يعني